<hesitation> nani ka almono me na ɓalai me, nani ma na yinge ɓulloi, bi yinge ɓulloi na tano na yinge goro miya moi wun wutau bo wutau ma- gomnati to na yingɨmawu, boɨm wun twa ayim na wuumawu bɨla wu mane, bowu bowu mane shikenan bona al gkagka ri a yeni, bo woi na alau to mui shimi an kang nerru sanna ɗuwono matino mɨna na matɨna mɨna ɗuwono ɗuwono na kukumai gɨn ambo kɨdda mɨ, kɨdda na na yinge ɓulloi, na yinge ɓullo kuma na na jindai da shike naw, la ali mono na jindai mɨɓamɓɨram gɨn lowo bo har a donni gaano bɨla na kukuni ɓɨla bɨni ko shire yinge ɓulloi gwang ko woi gwangnghu shi an ɓinmai kɨduwa ka almamui me ɓanje ɓanje ma patomu bɨrit boiji ala keɗe keɗe woo twi gaan mamu yikiu moi wun twa gaan ɗɨm woi wun aye miyau bɨla wu ɓale a a woi woka bɨla na kukuwo woiyi me, wo wun yimaiyu tunda wu wa, maawu woi bɨkimawu gɨn ma mu ɗimu, kuma kɨshimi woi yenau, mɨyue ayeni ah ya kamata bɨla mɨ aye apomu bomu aye apomu aku almai komi shi taama banda min jindoi Woi mu nini an buun maamuu woi mu nini wonduwoi mɨ womin ala gwang mamiu boye dole am ɓoomi ɓala koi, bomu ɓooni ɓala koi shi an niime boim shi yiki, bo niime a yeni ahh ɓanje moi ɓambɨren mamu gɨn ambo ambo ɓanje boko ɓale ah mila mono aye ah parangumni ah baringumni ko wunduwoi kɨshimiu <hesitation> shiree yinge ɓullo woi she gɨn kamo woiyi shimiu anya goro bolumgo hame boiji ali, bo ɓale woiyi me kime bo har aka tama, dole ne aka porma ɣin wonduwoi kalla, akan porma shwa kɨshimiu aka porma gɨn wonduwoi, me ɗɨm boko poroko gɨn wonduwoi, ɗe ka tako, tuwa ka tako aka ɓɨn won woiyi ta kime la woi gwangnghu, woiyi me kɨme la gwong. To aka ɗɨm kukumai gɨn ambo mongo boko kukuwu ko wu dowa la miya ko kamo kindi shen mɨ ɓanje ambo wun yimai me, kindi shen mɨ wun yimai, bo har wun ɗuko gaan mɨɓamɓiram yere wonduwoigini wau wani yimai, au yimaiyu, wun ɓalmai woiyi mefa bo ye kime bongmu an shagha, an ɓala woi dei woi yena ɓilam yeu, kɨ shimi eh to shikenam, wom woi kai jindai ɓila wu yei meu, au yimaiyu amma boko ɓauwuni lajireiya gangɨr ah aka ɓali bo dera woi shi bɨnau, kɨduwa mi, woi shi ɗuko wokɨ d. uwoka gɨnshiu mɨnau, woi kai kukunau, ka bɨni bo wokai kukunau me fa, ɓala laki. Kɨduwa nene gɨn ɗen to wonduwoi an do farima, gɨdda na sheni lokoshimi, mɨ taamu kaduna, mɨn taama kaduna lokoshimi talmon shelleng shi manager ma bankima bank of north mɨn taama mɨn meeting ma miya dera to mɨn ya meeting mɨn yilama ambo nini ɗowu dowu wun kunung ah ka daga tong dei ɗuwo ɓale ah wuni daga shani, ka daga shani eh to ayen gwang shi yiwu bo dera to moi raapi wun ɓɨnmai wu ɓɨn bo derai, mɨ ɗumoiyi woi shi ɓɨnai maimakon da shi bɨla ɓale mono na ɓarɨno woi na barana la ali maamuu na ɓarɨno nene la birni woi na kang bo woiyi shimiu woi ɓalau. To shi bida moi raapin duwowu ɓali ɓalam mi gwang to mɨ ɗumoi dona, bidaya shi ɓalli kara bo tilde, bo tilde ɗɨm shi mui me ɗi me a rigeni a bɨn bo tildei tunda har ɗuwana manager ma bank ka bɨn dei ayinge ɓullo yanda kai tsamani to shinkenan duwoni wore miya raapi wu tawu goro apowu fa duwoni wore moi rappi moi wun kang bo derai ɗuwoni bagh shi mi woi shi kang bo derau kɨduwa shimi ya kamata a yeni bɨlam ah ayini bɨla kuke bo dera gɨn ambo maamu kɨdda ɗe gɨn tuwa, shi la book me, shi la book me ko kai ɗato an aimowo ba ayeghe me ɗumoi kai kang labomai Ah kai kang bo mui dwa dwai kumowu kai kang bo tilde, woi mu nini an tipɨrrowou ai amma bomu ɓale am ɗuko kɨshimi wam kukuwu gɨn ambo maam am ɓalwuu to mɨn mane koomu gɨn bo ɓala ah mui me an share alii koomu wani timne yimau, ko anya kai ɗumo laali miyai me wu dowu doma, kai au ɓalmai mandei kara au ɓalmai kaa aka yil arwo aka ɓalmai nani na min dera, to laali me daman maamu woi mu nene bɨla timne doma ɓɨla ɓale an sharɨ maiyu komin gɨna mango, komi kindi mongo kai nini, ka mu dera womi go woi biki mongou, kɨduwa shimi na atmai neem shakai an yima ko, to shaka bo yeni kai taama ka yinge ɓullo mammai aku taama ma shang, aku taama ma boi ni ah ko ma bɨri kɨduwa yinge ɓullo ɗang ɗang yiki ma puroguru yiki ma mi ɗɨm ma la duniya nene la duniya dai lokoshi ɗang ɗang shakai ɗang ɗang kɨduwa dai lokoshim kai ɓala am taama bo yinge ɓullo ma kime, gɨn shaka kimu to la shakai shimi, aka porma, kai taami boku taku ku ɗuwoku, boku yinge ɓullo mammai ka bo yildi, ma bo yildiko ɗɨm ai waka ɗuko mɨna kɨshimiu Dole aka wai wom aka yimai kalla, aka wammai ka yeyi mɨ ye an yima aka torro, an yima aka bo balababala lushu ka bɨn dei banje goro pori ɗumoi a du yiɗiro yiɗiyo raap gɨn guwat ɗumoi aka taabi balabala me ka yinge ɓullo wanda ɗɨm an aimowo bo womin ya kɨshimiu mɨn mane koomu gɨn bi wom ɗɨm wani tɨmne aimamuu ko kalla ko kallau wan aimamuu, mu ɗuwomu mu ku ke gɨn ambo maamu, mɨ wi ambo maamu bo yinge ɓullo bomu wi wuni dai jaɓɨmani dai kara ma bala ko kuma ma ɓul wonduwoi an wulamau. Bo dai bo lokashim kai wa woiyi me ɓala a deni, ka ɓɨni ɓanje bo woi yinga ɓullou nene do gaan ko anya yinge boi bɨlawu gɨrewe a kako yinge makarantai me kai bɨla wu gɨrewe a tako yinge bo wutauwi me, bo wokai gɨn lakalkarkat ka bɨn mullou au gɨrmowou, shaka shi doma wanda woi ya kamata bɨla mɨ bau ambo maamu jirra kɨshimiu bɨla mɨ wi wuni wu kuke ɓulloi me, gwang woi gwang ghi bɨla wu kuke bowu kuke kai ka hutoko anya ka muroko ma kaika ɓini ka rigoko ka bagh wonduwoi ko ambo mongo bo waaka ya kɨshimiu ka shushe koowo ka mane koowo bi. Kɨduwa shimi, mɨni kumbo mamu dei mono ɓambɨren, ambo bɨla wu kuke ɓullo a moiɓamɓɨren bɨla wu wi ambo maamu tawu bo kuke ɓullo, kukee karatu anya ana ɓalmai bɨla wu tawu kukuturu bowu kukuturu wallahi mɨ <hesitation> nowe yimau bo womin ya kɨshimiu woiyi an jaɓɨma aa an do jaɓɨmamu, kɨduwa nene do gim kam an ɗuko bo womin ya woiyi meu an ɗuko woi ampani mani yikiu. Mɨn alma mɨn kangnghai yere miya boiyi daman boi mammai aka almai awu bo gɨtu mu gɨlwa boi hane wun do ɓalmai shi na boi kɨduwa mɨ, kɨduwa kai woi ka yinga ɓulloiyu amma har boko yinge ɓulloi me, mai me daman au bo gɨrmani kaima kai gɨn wom daman awu bo gɨmani dowu gɨn shi nene kai gɨn shi ka bɨn dai woi wun kɨrawa bɨla dowunu gɨn mondin mu ɗangnghu woi wun kɨrawa wu dowunu gɨn mondin mu dangnghu, kɨduwa shima na na kumbɨ mamai bɨla mɨ wi ambo maa mu bo yinge ɓullo shang gɨn bonni bomu ɓale ɗaɗau kawai am wuumai gaanmu ah ta la lushu, ah ah dai loka shi mɨ wun ɓalwa woiyi me kime, to ah kaye kawai kɨduwa an aimowu wo mu nini an timne wi mu, ki ɓanje aka almai na namalɨm na ɗuwono na kuke ko ambo, me wom aku yimai, me wom aku yimai, to ɓanje wu wai, to bowu tawu gaan aka almai wu kuke woiyi har wu tawe au do ga la shiri, au ga la shiri, to bowu gawu la shiri woiyi a jabeni Wo kai kukuwau kenan amma boko kukuwu au woiyi au kuke shiriu, kidda wokai kukuwa shiriu ai kɨduwa shimi mɨn jindai ambo maamu moi ɓambɨren maamu mum shi ala an wai goko bɨla tani bo kukumai bɨla tani kɨdda ba tani an aimani dai manjo mango mango am aimani por mondin lowo mani, lowora ni ata tangɨni lu likalkat, me likalkal ri me taku ku ɓooni gɨn wone bowu dowunu yiki aka almai waka lau bɨlai mu bɨla ɓalwo me me me wom laki ah ah kai aka ka rante woi mongo woi bikimongou a woiyi me kime a woiyi me kime, woiyime kime, woi mu nini an bɨn wom la gkalkariyu kara kai amma, amma bo woi kai yinga bukoi meu aka wai lowo ko goko hane aka namani lowo mono woko ɗa, me woiyi me ka bɨn ɓanje woi karal kaiyu ku ɗuwoku ka raap ki duwa mondin shereni an bidmani mai me kam a naghe mindei an ɓalli ai me, me, me, me wanda kuma me woi yenau yenau, kai ka kuke ka bɨni yanda aka karade womongo boko karante shikenan ɓala, a deni wol mu nini a bɨn wom la ka lakiu. Sabo da haka ɓanje na dai kumbo mono, mɨɓamɓɨram, lowo tamno, logunyo bɨla mɨ gamu bo yinge ɓukoi, ko ma islamiya ko ma shire boko mu nini an timne ɓalmu shi shiwane ah shi shi wani